Ɛɛ, tu tari lɔgerɔ mɛ ti ba bɔna yima yima, tu tari ayɛga'arɛ lɔkɔ mɛ, tara lɔkɔ ti fu san yɛ'ɛsa tuuma fu wan nyaŋɛ yɛ, tara lɔkɔ ti fu san bɔna yire fu wan nyaŋɛ yɛ. Tara lɔkɔ ti fu san yɛ'ɛsa de'eŋɔ fu wan nyaŋɛ yɛ. Tara lɔkɔ ti fu san yɛ'ɛsa Yinɛ yire fu wan nyaŋɛ yɛ. Yinɛ yire lɔkɔ yɛɛra kina Yinɛ yire ma'a. De'eŋɔ lɔkɔ la me yɛ'ɛri kina la de'eŋɔ zi'an. Fu ga'arɛ lɔkɔ la fu san yeti fu ga'arɛ ti fu di kɛ yɛ.